Ba non no mi yii e gaɗa wala jannde ɗe wala alfanu, to a janngi ko wiyeete literature kanjum ke jannde ɗemgal, ko jannde no ɗun wolwaata e ɗemgal. Ɗun wodi muhimmanci ngam wala ɗemgal ngal wala alfanu, to a nana ɗemle a waawai huuwa e toye ngam a wala matsala ɗemgal.